عدد ابناء عمي تجريبا بحدود عشرين عشرين ابن عم لانه من اكثر من عم اما عيال اخوالي في حدود يمكن ثلاثين ابن خال. بالنسبة لاولاد اعمامي ما اشوفهم بسبب انهم كلهم مغتربين بالخارج. اولاد اخوالي اشوفهم تقريبا دايما في المناسبات كنت زمان اشوفهم يوميا بس الحين في المناسبات.